الحياة بدون كهرباء بستخدم- بستخدم طريقة بسيطة انه بستخدم الشموع او المصابيح الزيتية للغة، بالنسبة للطهي يستخدم الماء او الافران التقليدية، واعتمد على مصادر <hesitation> الحرارة مصادر طبيعية للحرارة مثل الملابس الثقيلة ،وكمان بزرع الخضروات واجمع الماء من الامطار، الحياة بتكون تحدي بس بكون مستمتع لو معي عزيمة.